ग किनू थिएटर रंग ओपेराऊ बारे जानकारी प्रदान लानतोक। थिएटर रंग ओपेरा निशमि ही कलाऊ महत्वपूर्ण रूप निज जू दर्शकऊ मनोरंजनऊ, शिक्षा भावनात्मक अनुभवऊ प्रदान लानतो। थिएटरऊ नाटक, कॉमेडी, ट्रेजेडी रंग अन्य प्रकारऊ नाटकीय प्रदर्शन शामिल निज। जू दर्शकऊ विभिन्न विषयों रंग भावनाओंऊ बारे सुचेनो रंग महसूस लानो अवसर प्रदान लान्च।